La stufa solitamenti mi porta narrè cu l'anni. Mi duna la sensazioni di la famigghia riunita 'n tunnu a lu cufuni, oltri a dari caluri duni propriu lu sensu di stari cu li propri affetti, cu matri e patri, figghi e parenti. Nsumma la stufa mi porta nta un tempu chi nun esisti chiù, e ci dicu purtruppu.